Men yurishni afzal ko'raman yugurishdan ko'ra. Chunki yugursam tez toliqib charchab qolaman va suv ichgim kelaveradi. <hesitation> Normal holatda yursam esa muvozanatni ham yaxshilayman hamda y-yurak organizmlarga yurak qismga kislorod yaxshi yetib boradi.